<hesitation> Raha karazana firenena ndreka de misy ohatra hoe France, de Madagasikara, de <hesitation> Djibouti, de Ethiopie, de misy koa a- <hesitation> Afrique du Sud, de misy Afrique de Nord, de misy Etats Unis de Comores, de Seychelles.